<noise> कछुआ बहुत शांत स्वभाव के जनावर होला। ए छोट बड़न कई साइज में पाइल जाले। <noise> छोट साइज के कछुआ के लोग अपने घर में पालबो करेले। लेकिन बड़े <hesitation> समुद्री कछुए अक्सर समुद्र के गहराई में रहले। उ बहारहु आवल करेले लेकिन फिर समुद्र में वापस चली जाले। उ बाहर आके समुद्र के तट पर आपन अंडा दे देले जेकर बाद ओमे से कई सारे बच्चे निकरले और उहो कुल समुद्र में विलीन हो जाले। <noise> अधिकांश समुद्री कछुआ मांसाहारी होला। <noise> वैसे ते ई जल्दी केहू पे हमला नहीं करेले लेकिन एनके दांत के पकड़ बहुत तेज होला। जब ई केहू पे हमला कई देले तब ओकर छोड़ेले नहीं अउर उ दम घुटी के एनके मुँह में ही मरी जाला। एनके शरीर के आस पास एक बहुत कठोर सेल पाइ ल जाला जौन एनके शरीर के हर तरह के वातावरण से रक्षा करे ला अउर एनके शरीर पे चोटो लगले से बचावेला।